كنت هختار اتكلم معاه في المستقبل لأني بصراحة عندي فضول أعرف اي اللي هيحصل و <hesitation> هشتغل في اي وازاي وهيكون شكلي عامل ازاي في المستقبل وكنت هعرف التخطيطات اللي انا بخططها من دلوقتي ديت هقدر أحققها ولا لا وكنت كمان دا هيكون حافز بالنسبالي للنمو والتطور